Quannu unu voli arricchiri la tavula si ponnu usari diversi culura quannu si pripara lu manciari. Pi esempiu la ‘nzalata si po’ fari cu la lattuca, ca è virdi, cu lu pumadoru, ca è russu, e cu li cocci di pullancheddi, ca sunnu gialli. Accussì lu piattu havi tri culura e puru lu sapuri è chiù bonu e faciti fiùra cu li vostri ‘nvitati.